Waaw am na yenna lekk tamit gëm naa ni soo ko lekkee daf dee yokk dëgëraay sa yaram bi. Lekk yooyu cuuraay gerte, gaa yi ne cuuraay gerte soo lekkee daf dee yokk dëgëraay sa yaram bi, sow soo ko naanee daf dee yokk dëgëraay sa yaram bi, laax soo ko lekkee daf dee yokk dëgëraay sa yaram bi, yaa ngi tamit meewi nag daf dee yokk dëgëraay sa yaram bi ak nag yàpp daf dee yokk tam dëgëraay sa yaram bi, loolu yëpp dañ dee yokk dëgëraay sa yaram bi.